الموسيقى المفضله بالنسبالى هى الموسيقى الهاديه لانها بتساعدنى انى اكون مسترخى بتساعد العقل على الاسترخاء بتساعد جسمى كمان على الاسترخاء فا بحب الموسيقى الهاديه جدا وكمان بسمعها وانا بقوم بشغلى لانها كمان بتخالينى اقوم ببعض الاعمال بشكل هادى ومتقن وسريع لذلك الموسيقى دى هى احسن موسيقى وانصح جدا انك تسمعها